Cuand l'as la pel sëca të n'acorze përché së t'pase la man sente tüt rugu rugnus alura deve ën baze a cum al e la pel deve cumpré 'na crema adatta e pöi deve pasela due o tre volte al di specialmente cuand a ie le temperatüre freide o cuand a ie ël sul trop putent